Nanga o kia nanga wolaka manege <hesitation> bahasa yang wa wa pake sekitar jange, bahasa loloda, bahasa galela de bahasa indonesia noduru biasa bahasa sehari hari manege bahasa loloda de bahasa bahasa indonesia. Nanga wolaka manege sekitar <hesitation> but tumding, <hesitation> sekitar tumding na o keluarga nanga wolaka.